saŋ we ɨyǝ kǝ lemɨ fɛtɨnɨ sɩka wǝ wǝ ǝrɨkǝ kɨ la pa ya kɨ láa cɛkɛlɛ we wǝ leŋkpe afɛtɨnɨ sɩkayǝ ya yǝ pǝ baŋba wǝ eye yǝ fɨ yɨŋ maŋ ra aparɛ ke oo yeŋ kpɛ yɨ kʊla. <hesitation> wǝ <hesitation> afɩtɨnɨ sɩkaye yǝpǝ we lo koro pwo fisɛkǝ mɨ <hesitation> ora lǝ fɛtɨnɨ sɩka. wi yǝ pǝ rɨ kpekpere wʊ sa lǝ mǝrǝ wǝ kǝ yǝ pǝ we wǝ yo vo yɨŋ tɨ yǝ fɨ lǝ̌ kopa ya maŋ rɨ nyiriŋnyi ŋ ko ku rɛŋ yɨŋ tɨ yǝ fɨ ŋwɨ yo koonu yɨŋ tɨ yǝ fɨ ya saŋ yoko fi pʊŋpwa ya ka maŋ kopa yǝ oturu lǝ̌ emǝteepwe ya pɨ lée yee acʊmayǝ we pɨ pɨlǝ pɨla nya gʊŋɖǝ kiniŋ pɨŋ lɔ pɨlo kopa rɨ rǝnɨ pɨ lɨŋ tɨ pɨ kpii apɔŋpǝ rɨ mɔɛ pɨ saŋ pɨ ko ǝtɨŋtǝ pʊŋpwa tuŋ ǝtɨtǝmumuŋyi pɨ ka lɔ kopaye kopa <hesitation> ǝrɨkɨsa kɨ la pa cɛkɛlɛ baŋba lǝ kpi leŋ kpe we ya nya afɩ tɨnɨ sɩka baŋba oturu leŋkpe wɔɔ le kpii rɨ wɨtaarɨkpǝ mɨ wɨpɛɛrɩkpǝ lǝ mǝrǝ kɩyɩŋ tɨ ya faŋ wu wɨ lo kuŋ wɔɔ lǝ̌ <hesitation> ǝtɨŋpɨsa ya pɨ la cɛkɛlɛ susui rɨ sukuwǝ la gaarǝ kɩnɩ ɔŋ vǝnɨŋ pɨ la lɛ wɔɔ pɨ lo korǝ pɨŋ amɨnya acɔma rɨ yɨ wɨcakupkǝ sa la gaarǝ. wǝ wɨ lo kuŋ ke wɔɔ. <hesitation> aa asɩka jɔpǝ pɨ le kpii pɨle fi baŋba anyɩŋ fɛriŋfɛ ya pɨ la ja asɩkapǝ mǝyǝǝnɨ kɨ pɨ nya fɛ pɨkǝ fɨ pɨke kpirɨ fɛɛwe fɛtɨnɨ sɩkawe kinɩ sosowe pɨ nya fɛ pɨ pa nya <hesitation> tɨtatɛɛwǝ roŋuŋkɨwe anyɩŋ pɨ lɨŋ tɨ pɨ pɨlɨ sɩkayǝ baŋba. ǝkosopiipǝ bɨŋkpe pɨ ke ɖi sɩkayǝ pɨŋ pɨlɨ baŋba we pɨla nya pɨle pe ciotui rɨkɨsa wǝ pɨ la cɛkɛlɛ vǝnɨŋ ye láa nya kopayǝwe mɨ ŋ fɨ ŋwɨ ŋ kǝ tɨnɨ vǝnɨŋ pɨ la maŋ no kopa we ŋ ko ŋ ka lɔ wɨ ri rɨ wɨcɛkɛlɛkpǝ rɛ baŋba wɨ koonu lǝ ya nya faa rɨkpɨ baŋpa wǝ yaye ceeni worokoe we ŋ tɨŋ kpii okopi ŋ kʊla baŋpa kɨ pɨ tɨ pɨ maŋ lǝ̌ afii baŋba kɨ ya nya fɛ ya mɨ lɔ kopawe baŋba yǝ pǝtɨ yi ko firɛ ya ka lɔ mɨŋ pɨla maŋ kopa mumuŋɖɛ we, yisaŋmilǝ oo otisa kɨtɨŋkǝ wǝ ya nya <hesitation> <hesitation> kpa <hesitation> ya nya yoko ya ka lɔ kopa ye. wǝ mɨŋ otisakɨtɨŋkǝ yee kpii we yɨŋ nya gʊŋɖǝ yakalɔ ŋwɨ kɨto we <hesitation> tisa ya pɨla ya pɨ lǝ́ǝ tɨnɨ rɨ lǝ́ǝ kpǝŋ mɨŋkosawe yɩ ponu baŋba wǝ wɨ la ca la kpɛ.